عادةً نحب نكون مبكرة على المواعيد، خصوصًا إذا -كان- كنت طايحة مع أصحابي، نحاول نصل قبل الموعد المحدد بشوية؛ عشان نكون جاهزين، ونستمتع أكثر، في بعض الأحيان إذا كنت مشغولة، أو فيه ظروف نصل متأخرة شوي، لكن دايمًا أحاول نكون -ع- في الوقت.